Aan ujut urooŋ buroŋi jaraam ufaak bajogut émiréma. Mara duniya nooma mama jaat, nijuhé ombo nékaan waaf nurok waaf wajagé tang waaf wafégut. Aw ubiit to gakalamuta, aw nujook waan ukaan mé wo ujaak mé, fucé funak nuñumé joow ulako jaraam piyo, nupinoor waan ukanlomé busool, numiir waaf waan ukanlomé tiin timaan ujagut. Do émiréma nujogé. Yayé écilmé aan ujut urooŋ burooŋ jaraam ufaak bamusut urok émiréma.